सेबों के विविध प्रकार होत है। हर प्रकार के सेब पाक विधि में अलग-अलग तरीके से प्रयोग होते हैं। हनीक्राट सेब, यह सबसे हल्का वा खट्टा मिश्रण होत है। जिंसमे हलके खट्टास और ताजी होत है। हनीक्राट सेब का उपयोग कैप्सूल का उपयोग ताजी खाने सलाद में डाला जाता है। और सिखाया जातो है। यह सेब पाई और अंकृप्त जैसे डेजर्ट बनावे के लिए भी उपयुक्त है। काला सेब मीठा खासतौर पर बहुत ही असरदार होत है। काला सेब का सबसे अच्छा उपाय ताजे खाने समुद्र में डाले जाने पेस्ट्री बनाने में होत है। ऐसे बच्चों के आदर्श समर्थ होत है। क्योंकि यह नरम और मीठा होता है। ग्रेन स्मिथ सेब, यह सेब ताजगी से भरपूर वा मजबूत स्वाद वाला होत है। ग्रेन स्मिथ सेब का उपयोग पाई डॉटर्स कैप बेकिंग में कियो जातो है। क्योंकि इसका खट्टापन अन्य मीठे स्वाद को अच्छा संतुलन देतो है। यह सेब पके हुए व्यंजन में अच्छे से पकावट होत है।